जोहो प्रस्तुति देहेत हवे, ओकर म पहिले तो आत्मविश्वास होना चाही, फिर ओ हर विशाल श्रोतागण मन ला संबोधित कर सकत हवे। पहिले तो भूमिका आथे, ओकर बाद पंक्ति आथे अउ ओकर बाद सांत्वना से खत्म करे जाथे।